Aroe fo zen̈y karazan̈a pômy haiko e! Za tsy mahay ankôtran'zay misy zen̈y gôldeny ndreky maherihery ndreky matsiokotsioky in̈y zen̈y aminakà afaka atao amy loky ndre an̈ao manao loky masimasin̈y mety fo. Karà karàha ataony pômy varimasiky àby àby io zen̈y mamy aviô malemilemy in̈y zen̈y desera fo zen̈y fan̈anaovana izy. Karà zey.